Ɗun kaa so aɗa ñammina joomun fuu fati mboownaa ɗun ñaande ñaandu wooturu tan. Saatu e saatu fuu a waɗtitannan ɗun ko ñaamata. Noon suka kaa woowirta. Hono jon kaa hokkude ɗun sokkolaa en. Saatuuje ko yaretee, saatuuje kosan. Ɗun kaa koo mbownuɗaa ɗun tan e banngal ñaandu nduu. <noise>